निमाड में असी अच्छी वेश भूसान है कि जेक पेर न कालिये परथम पहली तो साडी आवज। फिर है तो घेरदार घागरा पेर जन बाईन। मतलब राजस्थान, निमाड, सबकी अलग-अलग गुज्रास, सबकी असी वेश भूसान है उकने मतलब की धोती कुर्ता। अब का छोड़ा छोरी तो पेंट शर्ट टी शर्ट जैकेट जीन्स केप्री। तो कई तरह के ऐसा कपड़ा निकला जी भैया नया नया। पुराना कपड़ा की बातें अलग थी मतलब की कहीं।